Jah, tuu um väega tähtsä, et juheq sainast vällä tõmmadaq niiüteldäq. Piät iks saama naidõ kuradi teknoloogiliidsi asjo mant ärq ja luudustõ, mõtsa rahu sisse.